Ne maa warƙo piɗi ƙerodika̱ ne maa fo̱o̱ruƙo mimu, minɗa pappullu mai-i-piɗi pidiiji mundi watun kaii kammai kamma wuciina minun pali mimun waro̱n piɗi biki maa yiƙo mimuin ɗingoii tatturo̱ kurɓe ti fili, mimu maa tatturo̱ kurɓe, maa yiƙƙo minun nɗyngƙo bwaaro̱ wuciina kuma, maa kpaɗɗuƙo ƙwaaro waccina muni ma kpaɗɗugo ƙwaaro. Waccina minu nmiiru ya sho̱r ti fihi, minu maa kpaɗɗuƙo sho̱rii, maa yiiƙo, maa tuƙƙoi-i- <hesitation> maa tuƙƙo diskoi, shi kenan ilina wason ti fili fuɗi biki kenan.